Tina'i tina yo chí tinajan tá nrida ña kanri chinti toni kannri dikastila a ni kan nri ta kao di'a ta kutoni initi, to kuanti dia ta ni kanachinri angu ni xa kunti tó ajan yu ta kain ña tina chi kitijan nguti ho o on. listo gá.